இரைச்சலான அலமாரியை ஒழுங்கமைப்பது உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்! நீங்கள் தொடங்குவதற்கு எளிய படிப்படியான வழிகாட்டி இங்கே. அலமாரியை காலி செய். உங்கள் அலமாரியில் இருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்துத் தொடங்குங்கள். இது உங்களிடம் உள்ளதைப் பார்க்க உதவுகிறது மற்றும் புதிதாக தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. உங்கள் பொருட்களை வரிசைப்படுத்தவும். எல்லாவற்றையும் குழுக்களாக வகைப்படுத்தவும்: உடைகள், காலணிகள், பாகங்கள், பைகள், முதலியன. விஷயங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதைக் கண்டறிய இது உதவும். சுத்திகரிப்பு துணிகளை முயற்சி செய்து, எதை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள். ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் எதையாவது அணியவில்லை என்றால், அதை தானம் செய்ய அல்லது தூக்கி எறிய வேண்டிய நேரம் இது. சேதமடைந்த அல்லது இனி பொருந்தாத எதையும் அகற்றவும். அலமாரியை சுத்தம் செய்யவும். கழிப்பிடம் காலியாக இருக்கும்போது, அதை நன்றாக சுத்தம் செய்யுங்கள். அலமாரிகளைத் துடைக்கவும், தரையை வெற்றிடமாக்கவும், எந்த மூலையையும் தூசி துடைக்கவும். இது இடத்தை புதியதாகவும் அழைப்பதாகவும் உணர வைக்கும்.